Wadugol gere siwil e ley leydi Bangladees. Sabimbinii waro hooreeji e maayde yimɓe huurɓe. Nden non faa hosi helde leydi ndii jaati. <hesitation> Ɗun laatiima ana jeyaa e issa mawka <hesitation> maa ñaŋalde e ley issa Bangladees